komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá móttöku flóttamanna á Hvammstanga kynnum okkur

sem eiga að borða lífrænan úrgang á Íslandi fjöllum um h m kvenna í fótbolta sem hefst eftir nokkrar vikur og fáum krakka um uppáhaldsbók ég heiti Sævar og nú verða sagðar

tekið var á móti hópi flóttamanna á Hvammstanga á þriðjudagskvöld þau segjast mjög fegin og

þakklát fyrir að vera komin á áfangastað og segjast vera komin heim þeim fannst þó smá skrítið að hér væri enginn snjór þau voru tuttugu og þrjú sem komu til landsins tíu fullorðnir og þrettán börn þau koma frá Sýrlandi og munu eiga heima á Hvammstanga en í gær kom annar hópur sem sest að á Blönduósi sjálfboðaliðar hjálpa þeim svo að kynnast Íslandi betur börnin læra íslensku í sumar og byrja í skóla í haust fólk frá velferðarráðuneytinu og Rauða krossinum tók á móti þeim og sýrlensku systurnar

buðu samlanda sína velkomna hvað er þið búin að búa lengi á Íslandi

íslensku og þær eiga nokkur góð ráð læra bara mikið heima þannig gegn loftslagsbreytingum svínin éta lífrænan úrgang frá heimilum sem annars hefði brotnað niður og myndað lofttegundina metan sem er sterk gróðurhúsalofttegund hingað til hefur verið ekið rúmlega sjötíu kílómetra leið með lífræna sorpið þá kom upp hugmynd um að láta svín éta það í staðinn svín hafa mikla matarlyst og eru algjörar

á mat svín hafa reyndar áður verið á Borgarfirði og fengu afganga frá veitingastöðum nú hafa Borgfirðingar hins vegar stofnað félag um

sótt var um styrki í verkefnið enda kostar töluvert að koma upp góðri aðstöðu fyrir svín þau eiga að geta hlaupið um og teljast svokölluð

það styttist í heimsmeistarakeppni kvenna í fótbolta í Frakklandi þar sem bestu kvennalandslið heims keppa um heimsmeistaratitilinn fyrsta

heimsmeistaramót kvenna fór fram fyrir tuttugu og átta árum eða árið nítján hundruð níutíu og eitt undanfarin ár hefur þýska liðið verið með þeim allra bestu liðið birti nýlega auglýsingu á samfélagsmiðlum sem hefur vakið mikla athygli margar af bestu heims spila með þýska landsliðinu þar má meðal annars nefna miðjumanninn

að fordómum sem þær hafa mætt og því að fólk horfi minna á fótbolta kvenna en karla þær spyrja hvort fólk viti hvað þær heita og benda á að þær hafi unnið heimsmeistaratitilinn átta sinnum h m í Frakklandi byrjar sjöunda júní og stendur til sjöunda júlí og allir leikirnir

verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV og RÚV tvö nú tekur nú við hæ ég heiti Sóley Sif Jónsdóttir og ég er ellefu ára uppáhaldsbókin mín er Harry Potter og blendingsprinsinn geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum spennandi skuggaleg og skemmtileg um hvað er hún hún er um strák sem býr í

hættulegasti

er að reyna að ná honum og eina vörn hans er skólastjórinn hans af hverju

er örugglega af því að hún er rosalega spennandi og frumleg og ég gæti lesið hana endalaust ertu búin að lesa hana

nei af því að það eru svo margar bækur í seríunni að það myndi örugglega taka mig rosalega langan

bóndi í Suður Frakklandi greip til sinna ráða þegar það átti að loka skóla nærri bæ hans vegna þess að þar eru of fáir nemendur bóndinn skráði þess vegna fimmtán af kindum sínum í skólann til að mótmæla því við minnum á seinni

undankeppni Eurovision sem hefst nú á RÚV klukkan

keppir fyrir hönd Íslands við þökkum fyrir okkur og sjáumst aftur eftir helgi áfram